<noise> Tsy haiko aloha ty fitahiriza fia anaty frizidera satria zaho tsy mana frizidera. Tsy nampiasa anio indraiky aho liany naha olo anakahy, ka tsy haiko ti- tokony mahasimba azy.